ټوسټر هغه برقي وسیله ده څې په پخلینځيو کې معمولاً د خوړو د، ا، کباب کیدلو دپاره ځينې کار اخیستل کیګي.